<hesitation> enang nganna enan ono oto oto koi lepo latawamo pekala menababai. Nii onoi enang o, pilai, pilai naba gawema mekamoleko. Napo miusik naba gita to pamma sila maliam, teba ulo ulei lepo, lo otomana tena gawamma onoliko. Teba gagawama onoko. Tee teba gawa balumenalo ninang buu ko, buu ko nigike, nigimalama nigike nanabai. Buu koi nigi malala, napo tolomalala nnang, gita napo totopamaa, sinsilamalama napo ninang, kitau nga o pilai soka tebe pimpilaimalima, meka malako tei nga naba enang, naba pekaba lata, lata walama naba agagoi loma got. O miusik meke lepo mekee lata wago, lepo kalapago napo lepo, popo ino muko alewa, pispis malawaka o, miusik talawama pispis malako, meke malako Napo o pilai, ka kitau nga tummanga talinoliko nado awe pilai malima napo nadonga. Kitau nga nelako ponga taida nolila, a nanolila te malala, malamaliai. Tewe gamalima, tewago lepo o, pilai lat kelapago. Napo o buu koika nigi ka tabeng teka eksasais, tabeng ko ninna tee buu koi alu alu lulalawainna teka tabeng. Lepo meke mekamalako tee buu koi alumalama, monoka lelelalape niginigi lalama. Napo ninna kosii, nineba tang kosii naba goweitope polanoke. Tabo kangnaba asila nabalea. Kosii ninang, tang, nala waikala nai kosii ninang, tang nala waikala nai nesnes. Napo koi kope kope. Mida wali mano, midegasno koi kopekope. Teka ule lepo kalapago, malekeke koikongkope, napo naipekoi, koi waikaba kopekope, tee lepo latawas noko, kalapago lepo. Tee teba tee nganaba lomagoi nganagoi kalapagong. Teba ai kosii ganis, napo miusik talanis, napo pilai kitaunga pilai, teba lepo meeke mekamolako. Meka ule nganna loma, loma lepo kalapago.